कुखुराले आफ्ना मालिकलाई राम्रणी चिन्दा छन जसो लाग्दो छ । जसै कुखुराले आफ्ना मालीकको आवाज बाट पन झीक्कै चिन्दा छन् । उनु हटीराख्याका बेला काइथिकाइथी त कुखुणा हुदा छन प ति उनकन पछाडीउदा गयाका पन मुइले धेक्याकी छु । जसरी आफ्ना मालिकसंग नजिक हुदाछन त्यसरी अरुका घर गैखेर नजिक भयाका चाइ हुदाइन, किन भन्यापछी तिनुलाइ केइ खान्यामन लाग्यो कुकुणालाई केइ खान मन लाग्याका बेला चाइ तिनुले आफ्ना मालिकका हण्म्बो आफ्ना थुतुनाले यसरी हान्याको पन देक्याकी छु । केइ दे भन्याजसो पन तिनु गद्दा छन, आफ्ना मालिकलाई राम्रणणी चिनिखेर अधिकार जमाउन खोज्याजसो पन ति गद्दा छन । जसरी आफ्ना कुखुणा हुदा छन जन्ले पाल्याका छन् त्यइघर जसरी उनुलेर हट्न्या डुल्न्या खान्याक्णा खाइखेर आफ्ना मालिकसंग भन्दा छन त्यसरी अर्खाका घर गैखेर चाहि अरु मालिकसंग नजिक भयाको मैले धेक्याकी छैन् । त्यइ भैखेर कुखुणाले आफ्ना मालिक राम्णी चिन्दाछन जसो चाहि मुलाई लाग्दो छ ।